Bueno nicanor ni kishmati na ogal no chigua se arbolitos tlalilia casa años no chigua entonces shen guistsi yeka she tequi in salsa ican icstatls guan veces se salsa bueno de chocotsitsik de torta ne checpactia nicuas guan de gueguey in aguacatl non chigua salsa ican pipitsa ica chile salsa icon she shucuala non de gueguey de se kikuas san de icon ican sal san icon tlaliliabocuel en aguakak se tetequili ica silantro tequiquilia ica y sebolla como ensalada no nokia icon pero icon ne chihua de arbolito veces cada año mi chigua de cana a amo chihua guan cana teteki non ye kikuas de neguehuei casi amo mo chigua salsas icon kikiua icon aguacate y ca torta ican cemita in guguei aguacate icon